<hesitation> muyan yɛrɛ a yamanobe sa wa yɛrɛbɛ'i tirani tun dwedwe nu wa'anuna dwedwe ɲanabonu na aba nicozara pan awa hɛ jo'o pianwa walima ho mars wa abira lo mi'o we bebian lo mi'o sɛ tonu tomu'a benɛ muɲa mu mayan cunu wo mana ba tawɛ bani coza tawɛ han tuan tawɛ anɛ mi nure wɛna yirawe beni tun ma wɛra beni tun ma wa'a werawese we'a werawese aba wemu mawɛ